Raha sendra very eo amin'ny tanàna anakiray aho nefa ny, <hesitation> tsy tadidiko ny làlana dia manontany ny olona aho aloha zany voalohany indrindra hoe aiza ny làlana miverina any amin'ilay toerana niaingako voalohany izay angamba no, <hesitation> hitako mety indrindrany, manontany olona dia mijery ny làlana hoe aiza no tokony hiverenana.